Izy kô fangaro raha agnagno pizza zegny ndraiky ôhatra tomaty eh, tongolo ô <noise> poivron, <noise> potikegna, ketchup, mortadelle, salami, jambon,